Indonesia ni kayo nian bang dengan nyan namonyo kuliner, dari sabang sampe merauke, itu tu macam-macam kuliner nyo beda daerah beda wilayah beda lagi makanannyo bang, <hesitation> kayak contoh kito kalo di sumatera tu yang paling terkenal tu padang, ado rendang di sano, ado dendeng batokok egalo macam, wah itu banyak bang sampai kan rumah makan nyo ado di mano-mano, terus kayak di jambi dewek kito, kito tu punyo makanan yang namo nyo tu tempoyak, terus di palembang, di palembang tu ado makanan khas yang semuo orang tau tu pemoek, itu pempek palembang pasti di sukoi samo orang-orang bang, terus kalau kito ke jawo nih, di jawo tu jugo macem-macem bang, beda prov provinsi nyo beda lagi jugo, kayak di jogja, jogja itu punyo yang namonyo gudeg yang awalnyo gudeg itu makanannyo tipikal manis, tapi sekarang tu lah banyak olahan-olahan lain bang, inovasi-inovasi nyo, sekarang ado gudeg mercon namonyo, samping manis jugo pedas gitukan, terus kalo kito pindah lagi ni kito ke jawa timur, jawa timur tu terkenal dengan yang namonyo rawon, bentuk nyo itam, tapi kalo dimakan tu sedap nian bang. Kalo ke sep jawa timur pasti sayo nyari rawon bang, yang otentik jawo timur tu kek mano rawon nyo gitu, terus kalo kito pindah lagi ke daerah timur papua, itu ado yang namonyo papeda olahan dari tepung ubi atau tepung apo yang ad lengket-lengket kek gitu di makannyo samo kuah kuning ikan, weh bang, ningok nyo nian tu bikin kito selero nak makan jugo, tapi belum kesampean bang, semoga nanti kesampean lah nyicipin kek mano raso nyo papeda.